Vacuum kiliinas kam kuugal mun kanjum woni ɗum woña tuundi ndi buu willi e moopa wawtaa wonña. Ɗum wonña ndi, ɗum itta ndi, ɗum adda ndi, ɗum wonña sollaare e kala tuundi pat joorndi.